Ny firenena maromaro arakan'izay heky magnomboko amin'ny Malagasy, Frantsay, Anglisy, Espagne, Allemagne, argentine, Amerika, Sina, Japon, Arabo, <hesitation> zay loa ny azoko tantaraina eto fa marobe izy.